Bien kotaq chikop ja'ar wula ar mood porque igual je' ti je' hoj wila janaj cosa tz'oo' xkilaa' keh chi kitihpam cha por ejemplo je' tii je' naak nkap nq'ala haab'.